La cërtëssa assoluta a i ezist propi pa, a s'pöl savei tante coze, ma a ie sempre ün dübi e cuindi a ie sempre 'na ricerca da fe, ënta sempre fe d'ipotezi, cerché dë valüteie e pöi cerché dë tiré le sume për arivé a üna cunclüziun sempre pruvizoria